Ñ'ahy aloha ñy tiako. ñy divay. ñ'antone: -ñy divay mañampy ñy lion-teña ro tsy misy alikôly ñ'añatiny ao ;na maha mamo ñ'ainteña aza zay.